طبعا بفضل إنه يكون عندي القدرة على التحكم في أحلامي ليش؟ لأن التحكم في أحلامي بيعني إني - ق- قادر إني أخلق تجارب مريحة ،وممتعة، وقادر استكشف مشاعر ،وأفكار جديدة في بيئة آمنة ، قادر إنى أعيش مغامرات خيالية -و- أو أواجه تحديات بدون أي عواقب حقيقية ،وهذا راح يساعدني أعبر عن نفسي.